Ël discurs dël bullizmo ën le scole dipend ën po da la cumpagnìa che ël gagnu al a e pöi a dipend tant da la da la famìa cum a edücu i fiöi. Ël bullizmo a scola secund mi a duvriu cerché, i docenti e i prufesur a duvrìu penalizé ën puchetin cula gent li se no se no ën venuma mai pi fora da li